Ore isoseño reta mbaetɨ rouete kua salsa jei supeva, mbaetɨ rou kua, erei kua ciudad rupi oyegua yave, jaeko oñemae kiraiyae mako oaja va, fecha de vencimiento, jaema jayae oyegua rou vaera, erei orereta isoseñoreta mbaetɨ rouete kua tembiu